Filipiine pääl um pall'o-pall'o väikeisi saari. Ja egä saarõ pääl, vai noh, vähämbält pall'odõ saari pääl, um tävveste uma kiil ja kultuur. A tuu riigikultuur um jo hoobis hispaaniakiilne ja kristlik, ristiusolinõ, miä ei olõq sääl sukugi põlinõ. Tuu um väega vahtsõnõ.